Ny loko maitso indray de fanantenana, lokonà natiora zany hoe raha tena be stress ianao a de tonga ao an-tsainao voalohany hoe makà- mijery zavatra maitso, manalefaka ny zavatra anao, zay no maha-fanantenana azy. Ny tonga ao an-tsainao voalohany tonga de milamindamina be ny saina rehefa tonga voalohany ny maitso, zany hoe mampamaivana zay zavatra ho jerenao, mampilamina izay zavatra eritreretinao.